اكتر حاجه نفسي اعملها بعد عشر سنين الي انا اكون سافرت سافرت مثلا علي الاقل تلت دول حققت حاجات من احلامي ااا سافرت واشتغلت وجبت وجبت بقي طلباتي ودايما بقيت انا الي بعمل شوبنج لنفسي بس دي اكتر حاجه نفسي احققها بعد عشر سنين وكان نفسي احقق أن انا يكون عندي بيت صالح كدا وعيله كويسه وبنات كويسين